افضل انو يكون عندي قدرة انو اتحكم بالناغ واعمل بيها اشياء ومثلا اطبخ او اشوي شي <hesitation> بس اذا اتحكم بالماي اش دعمل مثلا دغرق او داسبح او داطلع الماي ما كثيغ يعجبني <hesitation> برايي انو الويحد يتحكم بالناغ احسن حتى هم لا يشعل نفسو